Medak apane lambee jiv ka istamaal shikaar pakadane ke lie karto hai. Apane jiv bahut tej aur lachhilee hoat hai. Jisee ve jaldee se shikaar ko pakad saken. Medak ke jeev unake munh se baahar nikalate hain. Aur phir vaapas khinchee jaat hain. Medak apane lambee jiv ka istemaamal kaise karate hain. Shikaar pakadane mein apni laambe jiv ka istamaal. Keeto ko jaise machchhar, titliyon aur any chhote jeevon ko <noise> pakadane ke lie karat hain. Ve jeev ko bahut tejee se baahar nikaalate hain. Aur shikaar ko lapetakar muh mein khinch leta hai. Jeev mein chip- chipe padaarath hoat hain. Jisee shikaar aasaani se chipak jaat hai Maidam kee jeb kee rachana aisee hotee hai ki ye tejee se baahar nikalate hain. Aur shikaar ko sateekta se pakad lete hain. Jeev ka aakaar aur gati unhen shikaar karane mein madad karat hai.